Ok mi stori mane, ngan ita tsanga mi recipe sim rice ita ngas tsang vatitiri ita ngas makim vatitiria va mi nginang inau ta mases mi rice ta mases. bu mai di ta ngau vakala di ta ngaa kanon mi va ta kalai va di ta lalron sevoi i ta ngas boilim ngan, ita poro di ta ngau di ta ti na vais na tsanga bu tsingtsang. so ita ngas boilim ngan mi rice ta ngasa vadon ita girisim ngan ta ngas kalai so nga mas kalaimi da, ta ngas mas ite vadodomia va ita tsikia bu palet va bu mai git ta ngou o ita ngas taria man ka banga sanu a man ka banga de deng i aron va bu mai di ta dere va mi rice a mases kalai di ta ngenia di kap lakiran mi kuk ngan mi rice ita tsinga mi lang, ite vongosme mi rice ita kap mmm mi lang takap masai, mi lang ta bermo ra, oit mi rice tara boil boil ra tete mas a ite ba tsok vongosme i kamlo a it ta ba tsik. E ita kap valapusu mi rice bipo tasi magat, tavakir are i be mo mana puk stori mi rice are be mo.